Erniŋee kan wujaa bahaayim kan yak gisiŋaa nun nindaanu aŋaa niyek kan naa lolii wi, waŋ nun ner jaa amaragu kaa, iriigu kaa, bokundok gu kaa, drbagu kaa, drabak gowugu kaa, drabak omuyo gu kaa, drabak gugureegu kaa, yok gu kaa marak gu kaa, oluk gu kaa kok amsubak gu kaa, dudur gu kaa, chim gu kaa mberlek gu kaa, ndoroo gu kaa, kaasagu kaa, ŋoon gu kaa, ifir gu kaa may gu kaa guur gu kaa, oluk gu kaa laar firgil gu kaa, laar gowuk gu kaa, erik gu kaa, tadam gu kaa, darŋal gu kaa mik gu kaa, aŋirfaayek gu kaa, usom gu kaa, kulek gu kaa, momok gu kaa. Meegu kaa meskek gu kaa, jigu kaa, cuburlok guk aa, sagar guk aa, edik gu kaa mandakal guk aa, jogu kaa siŋilagu kaa, munjul gu kaa deegu kaa, daŋalagu kaa daŋalak rabaayek gu kaa, dek tin̰iŋgu kaa juŋulak obur gu kaa, siŋilak fetim gu kaa tasik gu kaa, tornbok gu kaa, tirembek kalak haachak gu kaa, bahalagu kaa mik gu kaa, biskokorgu kaa, berek gu kaa, edik gu kaa, n̰ugu kaa tandam gu kaa, guur gu kaa, coŋ gu kaa munmon gu kaa. Cooreŋgu kaa ndelik gu kaa, ermbil gu kaa, godgodok gu kaa, siwey gu kaa, tataktakin̰ gu kaa lan gu kaa, «Hesitation» wurtumbulak gu kaa, kajaŋar gu kaa ufur gu kaa, curlik gu kaa cikcikaarik gu kaa, cakcakaarik gu kaa, wagagagu kaa, tiit tiit gu kaa, ŋitŋit gu kaa, tuuturugu kaa oluumuusa gu kaa, dradra gu kaa gurik gan̰ gu kaa, iliŋ iliŋ gu kaa, calak gu kaa gu kaa, kiriw kiriw gu kaa chaawire gu kaa, kilkilik gu kaa, diwiwi gu kaa, eŋelŋelik gu kaa jaraajara gu kaa. Kirik irik waagu tii kaa kuchik tiiteeti, tigu kaa kuchik tiiteeti, tii kuchik taa waŋ jaa n̰eetiŋ, karigu tii kaa jaa mbir ti tene, kebbeltuu kaa mbir tene, kanaa teneenu kaa kuchiginiŋ nokoyti, wujaa todowi kuchkuchee kelee nokoy, karigu tii kaa kuchik kan sawa ti, annaa taka kuchkucheenikoy tii kaa noolik ti, lutoo yak kuchkuchee win̰aanu tii kaa tin̰i ejii taŋnu kaa lollii taŋandi, kanaa kan ti tii kaa too kelee nokoy cok tiri. Karigu tii kaa bersu neyik ti, jaan̰isii kan kaa tiyay, n̰aa teneenu kaa kuchkuchee kelee nokoy ti, kerkeseenu waŋ jaa.